Jogugo diina haabe, womarde be gimi. Himbe lesdi mai do jogi diina mabbe, bedo rewa jaumiraawo mabbe jemma be nange wala fijirde. Den bo be yidi gimi be womarde. Be wala fiji be hala nyamdu bo, nde a dimbi be pat a heban nyamdu ha mabbe.